Okay, tuga gastang, irie ruo la buat agasar-tung luan. A, papot ma inamaniap lakuan lame nameng toime la rume magasaar luap. Ga urio ubi gat, ugasar a laun, la ogimarung gare, tume turo kakep ulakanu avat luan la tume agosar. Papot ma luvap, laba tala magosartang, are lama luvap o lotu o, luvap na school, tumet magasar agarit tale rume ruaro kakep, muana la ogimarung uro, uro gare tavuk la vala iesu roun o ugosar ma luvap. Papot ma inamaniap la ime mirikmeng toime ga rume mamarik o kakep ba, ula kanu, mirie kan namo tosoumeng, ba tosoumeng a namip, puoieng. Muana la rume agatung gat me numeulup tuam, me parak me na luan eba osourang parak ma man kakevup la tuaram la tume magosat luvap. <hesitation> Papot ma inamaniap, lame nameng toime, a tavuk tuang ila muri, muana la tale rume <hesitation> tivo kakep ula kanu, laba tosoumeng a irie lauan, karuk. <hesitation> tivo temaieng gat, me aun ilakanai muan la, uaolo urio kamniap toun, o ugosar ma luvap, ga tular na papot ma navup,

Pava inamaniap onim navanap. Titot ga, inaminiap onim na uro pianam, la omeit gare, pava, inaminiap onim kuot la pava, onim navanap, pava inaminiap onim navanap. A, tinan, la natara maiang eap pam, la ime <noise> nemenam, ime maiom inaminiap, tinan. Obit uro gas, <hesitation> muiot lotu, ga muiot gapman ga palagieng ga muvor labinim. Tinan, la karukan a migana ba la ume unum agarit navanap. Muana, laba namung navanap, ga nomioving navanap, eba nomenamung, eba nomenamung eap pam, gaba nomaiong, muana tinan la namo, tara maiang <hesitation> eap pam la buat menamuam inamaniap ga me maiom. Leba ponang navanap, ame paparapiap pam onim navanap la uri kimanam, laba ogaumeng inaminiap, eap pam, ga, meburung bo. Kit ga muap ma urarap ga maguk-meng bo kit, meburuam, ga ime maiom. Ga inaminiap gat onimm tinan, eap pam la, tale inaminiap mila kakapim, inaminiap mila kanim. Laklagan ga, kakanim. Titot pava inaminiap onim titot, la pa kakapim it. A, tara tinan ga inaminiap la kakanim. Magaulap gat garie, titot ga karukara. <hesitation> Muiot lotu ga palagieng ara muvo ponama labinim. Pa tinan, ime ponama navanap <hesitation> ame nap la ime mumio nebolameng eap eap pam, tatuan navanap ga inamaniap onim togo labinim, la ime mumio na sune. Ga nap la mime miabu rie, <hesitation> leba-mumiong inaminiap onim navanap, maiavam marap, puvup ma kumep, ga gasip, ga kagosup, ga parakiap onim toruan navanap, vaip ga, mumaio, nebolameng na irie nap, inaminiap onim togo labinim, leba miavim abulap, mon pagap onim togo labinim la meliam o, onim na karanim, nidep ga mirie non pagap. Mumio nebolameng na irie nap, ga ime mialm inaminiap onim navanap leba mialam pagap maun mirie inaminiap onim togo labinim, gaba miavim. A, ime nekor, neko tarekmeng, tatuan navanap. Are rapmat ga, irier tavuk, la karukara, muana la muvor ponama labinim ga, nebolavang ara iakt ga inaminiap onim togo labinim. Na tara la muvo labinim, maisin pang navup, talegan pemaning navup ba, meba ponang mana. Urie, inaminiap onim togo labinim kan la, Malagimeng eap pam onim tinan ga mega ma, "mimi leba mionang na iro nap, muana laman agatmeng inaminiap onim labinim, gare ro; "eba buiram, "eba buabum na iro nap, muana la, karukan a nap ba laba kagomering na tara o danunumiap, danunumiap ulakanu la betieng. Obit urie danunumiap, ga megama, buiramlega mionang tago. Urie ka la betieng kabirna ma siapalip, ga amerikap, australiap, urie ka ulakanu la betieng; ga megama, buabum to, meba mumaiong mirie marap inaminip o danunumiap gaba menamun, menamum, muana la karuk ma navup ba maiam leba kagomering. Urie, palar pamaiabu na urie pianam, titot la, meivo urie pianam pang, ga kabil. Pavat onim navanap, talegan pamaning kimanam, maiong non inaminiap onim to labinim la ponnma una, talegan pianam pang a telagan kimanam pang. Pa ponamat na uriet tatak nap. Pa urie pianam la ponama una titot la betieng ga non ara paga. Muana mirie non navup, la karukan ma navup ba mila murum leba nonang naifan onala ifif, guranang, o ubinang, papot ma adasip, papot ma tadasip na navanap la mionama mana. Na usik pianam lo ponama, la mumuru, ubien ula muru oinim, navup pam mila murum im pala ubivang mana. Pa titot, la megama inamaniap onim na urie pianam, o urie pianam la mialo paun, "megama, "mmani ga bualo uro pianam maun miro inamaniap, titot ga mionama maset, pa bubo lagat bunama maset, bunama na pialavup mila kirom, papot ma adasip, karuk ma navup ba mila murum me unamap me ubi. Miro inaminiap la malagibuong navanap ga bua buabuam na urie nap, maionar maset. Talegat agat meng me paga ba, mionamar, gaman mionamar maset ga magasarmeng ubuap maiam. Ogalameng butamat na urie pianam. <hesitation> Papot ma pagap mila murum la magasarpang na urie pianam pang, tituot la ponama una muana irama miro inamaniap la omela urio pianam, maiaolo paun. <hesitation> tituot gat, papot ma lap, laman, pamaiabu na tied me usik pianam ta ponama una, papot ma inamaniap pam. <hesitation> inaminiap pam mila mekeme palam, lakuan pang, la meke me palam, maionama na ties o uripmat lianam, o sik kimanam la ponama una. Maionama na ties ga mirie inamaniap onim na la mialo urie kimanam paun, gaman tiesmeng la namo ina parausmeng na urie pianam pang, namo lagat no ponama, muana talegan kimanam pang usik, la ponama una. Patituot ga oguruvinpang ara urie ubi, o urie pia o urie ties. Ga usik ara pianam, la ponama una la pianam pang ara. Papot ma kimabip la param, maun miro inaminiap la pianam maiong, kimanam maiong usik, la papot ma kimabip la param maun, <hesitation> meliam inaminiap marap mila murumi. Ubimeng magasareng ubiap maiam, meliam pagap maiam me kakep, me omela kakep una, mana misik pagap. Muana misik kimabip la mavala un misik inaminiap la mialam paun la, papot ma inaminiap pam onim na tinan na tara o maiang eap pa la, papot ma inaminiap pam onim na tinan na tara o maiang eap pam la, papot ma la menamuam, lop onim libinim menamuam papot ma, eap pam onim tina na isik nap. Ga titot ga, usik ara nap, idik ara nap la para, pianam la ponama una o misik navup la ubivang mana, la pam ara, talegat puomeng meba ina miaram misik navup, muana la papot ma, Olabuap maiam, eap pam la urukmeng na misik kimabip. Are rapmat, ga talegat puomeng meba maiaram misik navup paun. Papot ma lop pam, papot ma inamaniap la-magasarmeng ubiap na misik navup, ga melar, ga melar, ga mela ubimeng na misik navup, ga magasarameng non pagap, talesan tiesmeng miro inaminiap, muana la omeit gare, miro kimabip ga lagat buaram maun miro inamninap onim kuot, o inamaniap onim kun karukara, talagart muaram, muana la meiam ara, muana rapmat ga papot ma inamaniap maiam la mevara to, ga olabuap maiam la urukmeng na uro kimanam, ga la gat buaram miro kimabip. Tituot la ponamara maset mana misik navup, ga ubivang, meliam inaminiap pagap me kakep, <hesitation> ga magasarpang non pagap mila murum. Pabulam kuop mana misik navup, ga me luvap pam, magarpang ubiap, a non gat pagap mirie man magasarmeng na usik, misik kimabip maim misik inamaniap. Tituot, ties o usik <noise> kimanam laman betieng ka, man <noise> betieng pa, merau inamaniap, merau inamaniap muana la, talagat miaram misik pagap, muana la utmat ties lata la tuarama, tugama papot ma, Olabuap maiam eap pam la urukmeng na misik navup, ga talegat puomeng meba maiaram misik kimabip pam. <hesitation> inamaniap pam onim tituot, aga laman meke me palam lakuar, la ime tiesmeng maranit me palam pava inaminiap onim tituot ga megama, miro navup ga buam, buaram ara maaun miro inaminiap la kimabip, kimanam maionh uro, ga talegat puomeng meba maiarang ure, miro navup bun. Muana la, bubuo inaminiap onim kun, la mabuluan olabuap maiam eap buam la urukmeng na miro navup; ga lagat puomeng miro inaminiap leba maiaram misikk navup paun. Are ga rapmat, ga tituot, ga inaminiap la melar ubimeng. Mirier ganam navup togo libinim, ga melar toruan navanap, magasarpang pagap, magasar-meng ubiap, meliam pagap toruan navanap. Tituot ga dakieng, dakmeng navup toruan navanap ma ubiap, ga non pagap la meliam inaminiap, me kakep mavat mrio pagap. Tevaba tituot muana la, alang pang gat urie la ila navanap, gaman ubivang. Tituot laman tevaba muana la, Telagat ame orie danunomiap are tinan, kabirna pa ga inaminiap onim labinim. Muana la bunamar na tara ila muri, <hesitation> betieng ara lalabie, magimabuong ara papot ma pagap <hesitation> tiesang morowa la bupta ra, betieng tiesang morowa ga, okalaieng arubu lakuan buong ga, karukara ma mirie non taavukup mila kiram ara tinan la bume magasar. <hesitation> tituot gat la, karukara ma inaminiap mila kiram, mila buat damenam, o buat usangameng are tinan. Tinan ga, obit uro gas maiong inamaniap onim toruan navanap onim kun, inaminiap mila kiram, buat magirameeng ubiap. Ime magirameng kumep, o magirameng luvap, o okalameng parak na luan, mitmat pagap. Misik pagap, la mameit, miro inaminiap onim toruan na kun. Talegan puonung, aga magabun ba meba-muana mirie gat inaminiap o usanga, buat dasanga meng. Aga magabun urie la iarie, avaragaeieng kulot ba ilanei, talegan puoieng meba imung agarit. Talegan puoieng meba imung agarit un sisip agarit, <hesitation> mime gam meraiam magaulap sisip ma, muana la no tara la, inaminiap onim tinan laba magimameng sisip ma magaulup, tiesmeng it, tiedmang it ga, na tara la sisiong ara irie tatak kulot, gaman ulibara, ga ula, ga ula, ga ular uvara. Papot gat ma pagap, buok ba nung, tatak buok laba ogima meng na kiban nuo, o na kilan nuo, o na man nap. Leba tiesmeng me na urie buok, urie buok ga bat ila man kakanu ba, ga ila, ga ila, ga kusakieng, ga urukang olabuan, bat tutpnaba laba nala having agarit. Tinan, ga papot ma pagap, la ime magasar eap pam onim tinan. Tituot, ga karukara, miro pagap, talegat mavala miro pagap maun. Muana la, tara la muio lotu, magimavang gare miro pagap la kiram. Talegan mumurum, talegan mime murum miro pagap, meba magasarpang, muana la tale meba parang kakep ba ma miro pagap, karuk, pagap miro u ugirat ma inamaniap. Ga tituot, ponamar maset. Talegat me nekorpala ga non inaminiap, karukara, ponamar toteiliat ga ponamar maset lakuan pang. Ga mirie pagap maiam eap pam onim tinan la mavolai ra, taegat pariam. Lama pariam ka miro, pagap tituot, atabo pianam pana laba kiro ba. Eba karuk ba ma lop, mirie la buat gura-meng agarit, mirie la mime oisin parak agarit, eba karuk ba maime, muana laba masagameng inaminiap, lamaomela ka inaminiap uro usaga, o miro tavukup un eap pam onim tinan. Temaieng, tituot la, talegat mavala miro pagap, pairam miro pagap, aga eap pam mirie la betmeng malonim ma miro eap pam, pairam miro pagap, aga eap pam mirie la betmeng malonim ma miro eap pam, ga mamiolai, talegan miaram miro pagap, maiaram kan mirie eap pam onim tinan, ga mevara maun miro pagap. Tituot la ponamar maset, karukara a iro pianm pang la dakieng ara ma inaminiap, ga dakieng ara ma lop. Tinan ga, talegan puong migana ba onim na non nap, laba muong gaba muong onang lakuan pang, "karukan, ga karukan". Ame inaminiap mila kanim lame mionama lakuan pang. Mirie la umiale bo pianam. Laba betang migana ba lakuan, eba maong na nap ba ga muong betong lakuan, eba mumiong mirie inaminiap mila kanim, mila umiale bo pianam, eba mumiong ga nomarikmeng eba amarikmeng irie migana, "eba nonang ma namik ma lap tie lakuan?" O, eba amarikmeng irie migana la muo a up irie migana, "namik ma lap, eba amarikmeng irie migana, namik ma lap leba nonang? O, man tara laba nonanga? Tara ila laklage, o tara ila papoi? Laba nugama eba durinang, tituot kan laba megama noime, "tenara ga namung, namung ga nala na nap nuang, o nala na pianam nung. Talegan nameng me non inaminiap onim na non pianam, ba mumiong lakuan ga mionang to lakuan, o durimeng lakuan ga aga migana rie lakua karukan. Leba nuga munang agamanang irie papa nuang, o aga nung lakuan, ebat munang guranang, agamanung it, urie inar teriginung talegan puonung eba durinang. Mime agat meng <hesitation> miro inamaniap pam la uke me lakuan, me pianam pang, mime agat meng gare ro. "Leba buiram miro inaminiap laba mumiong ga dakmeng tago lakuan buong, pianam buong laba kiribasieng. Uro tiesbuong lebar karuk ba ume. Muana laba mumiong dakmeng to ga magi-meng, ga nonara inaminiap na nonara pialaup ba mumiong magimegn togo, ba dakieng uro pianam, gabar kiribasieng uro tiesbuong, o uro pianam buong leba kiro ba. Ga migat o uro ties maiong. Tituot, tituot na iro tara, la betieng uro ties ga migat o. Uro tiespiang onim lakuan, la karukara ume, namor no ba. <hesitation> Talegat mime ties inaminiap onim lakuan. Tituot, <hesitation> lop onimm na iro tara, la talegat ime tiesmeng onim lakuan, man tiesmeng ara onim bo pianam, ga migat o uro, uro ties maiong eap pam onim tinan, aga mirie la ume umiale bo uro pianam pang, la betieng ara ties maiong ga, iario parak. Mulu, uro ties maiong ga, iario parak. Mulu, uro ties maiong. Pa tituot, pavatara, pavatara tatak ara tara, o tatak ara gar irie la oit ties onim lakuan. Mirier ganam inaminiap, lop ga magaulap, ga tatak lop, talegat miaramo uroo tiespang. Karukara, <hesitation> uro tiespiang la aipieng ara. Atabo na non navup pam o uro tiespang la iot, una la man miaramo rom tiespiang. Pa pava kan lakuan na uro pianam pang kabil la, karukara, uror ties la nmao iving tatak arot gar isik laman. Tiesmeng o uro tiespang. Pavar iro gar laman tiespang, pavar tatak arot gar. Leba paving, uro ties gat laba iving. Atabo na non navup, laba miaring uro ties non navup la iot uro tiespang una, man miaramo uro tiespang. Pa, pava kan todang lakuan la, karukara. A tituot, ga talagat nupta kulot ba nupta magabun ba, laba aramang uro tiespang o ba tiespang o uro tiespang, karukara. Tituot, labat naptam lop, magaulup ba man ties meng o ties onim bo pianam, ties it onim bo pianam. Tatak arot gar irie leba no meptang, eba mptang uro ties. Ebar iving uroba ties. Muo non migana ila pasakong, muo unama lakuan pang, ga oritigiong uro tiespang me- na babam ula puaru <hesitation> pava papot la ubivang ga irie, ga oritigivang uro ties, la naganmeng namo, tubiat ba aiveng uroties iving uro ties. Eba ogimameng lop pam, o ties laba ogima-meng na babam. Ga migat. Origivang uro ties mena tiespang ga iot na babap, mila uaru, babam ula uaru. Pa tituot ga papot ma lop, kubap, talegan me ovasmeng uro babam o talegan me ovasmeng uro tiespang, muana la, talegan puomeng meba miaramang uro tiess, ga tale-gan puomeng meba meivam maset dadep o uro ties. Are rapmat gaman agatpang gare uro ties pang labar iving. Bar karuk ba o uro tiespang na lakuan pang. <hesitation> Are lata la tiestung, tugama, na non pialap, non pialap la mi miaramo tiespang, atabo mirie leba miaramang ka uro ties, muana tatak lop la mavaregemeng, ga lop, ga magaulap, lop mila kapim la betmeng gaman. Tiesmeng o uro ties, ga tituot la mamaranu ka uro ties na non pialap, lakuan pang it la karukara o uro ties, ivarar uro ties. <hesitation> mamio, na tara la ponama, mamio, muvo ga ma magimavang gare, papot ma pagap la magasarpang togo libinim <hesitation> pagap onim navanap la muvo maun togo lakuan, magasarpang, ga mela inamaniap onim navanap. Pava onim navanap la muvo lakuan, pponama lakuan <hesitation> magasarpang papot ma pagap <hesitation> pame pala navirom <hesitation> me pala ngon pang <hesitation> malaseng meng papot pagap. Ga mirie la maguruvin meng inaminiap onim toge libinam, lagat gare inaminiap onim navanap. Tituot, ga ba, magamanang inaminiap pam onim navanap la mionama libinim, ba magamanang navirom la me dakmeng bo obip, na tara lababetang, tara maiang abulap, ma ngonmeng abulup mila kanim. Pa inamaniap onim togo lame mionama lakuan, libinim, leba ina mumiong ga masaumeng mirie abulap maun. takegan gare inaminiap la mionamaro, o talegan gare inaminiap la mirie onim togo libinim, inabun man mela ga masaumeng marap, abulap maun teip onim navanap lame ponama to lakuan ga ime mela ngon. Papot ma pagap la magasar pang togo lakuan. Ave pava, inaminiap onim touran navanap, la muvo ga ponama togo libinim. Temaieng.